<hesitation> استخدم وسائل التواصل الإجتماعي أكتر شي لأنها أسرع، وأسهل بس مرات أحب أسمع الأخبار بالتلفزيون إذ كان الأهل مج- مجتمعين و <hesitation> وكدي.